Tsy misy lalà zany mandrarà hoe tsy azo atao ny mampiasa zava-mahadomelo hanatsara ny zava-bità amin'ny fanatanjaha-tena, tsy misy lalà mandrara an'izay, kanefa kosa ny zava-mahadomelo dia iaraha mahalala fa tsy soa amin'ny olombelo na amin'ny ara-fizikany io na amin'ny ara-teo-tsainy, da io zany mianky amin'nolo tsirairay avao.